Ndikka mi nodda neɗɗo mi wolwanamo ko mi yarɓinta patakiyol gam mi ɓurai famtinkimo e wuntinki dow lilal ngal mi yarɓinta.